कारो रंग सोचतपेति मोके रहस्यमयता, शक्ति और गहिराइ सम्झना आत हए । कारो रंग प्रायः गम्भिरता, शान्ति और स्टाइलसँग जुडो जात हए । जा रंग शक्ति और आत्मविश्वासकि प्रतिककि रुपमे लेत हएँ पर कभिकभि दुःख या गहिरो विचारकि भावनासँग फिर लओ जात हए । कारो रंगके एकदमए शुद्ध और क्लासिक मानो जात हए और जा ऐसो रंग हए जो कोइ फिर परिस्थितिमे सुहाजात हए ।